الحدث اللي بغيت نعاود نشوفو فالتاريخ هو الحدث ديال تأهل المنتخب المغربي لنصف كأس العالم لكان واحد التاريخ زوين بزاف واحد الحدث رائع حسينا بيه بواحد الشعور زوين و مكرهتش نعاود نعيشه و نعاود نعيش نفس اللحضات و نفس الاجواء اللي كانو دازو فديك الفترة